Buéno̱, rí ixi̱ wibi, ndayóo̱ꞌ wéñuuꞌ ma̱ri̱gá ríꞌkhui̱ numuu najmaa wéñuuꞌ rí ixi̱ wibi a̱ꞌkhui̱ mangaa, najmaa numuu rí <hesitation> ma̱tsimaaꞌ náa̱ꞌ mitsídánꞌ, ma̱tsimaaꞌ náa̱ꞌ rí tséꞌngo̱o̱ ákhráꞌjáán, ikhí ríꞌkhui̱ najmaa ja rá. Mbaꞌja <hesitation> o̱ ma̱tsimaaꞌ i̱mba̱ a̱sndo̱o ri̱jma̱a buꞌ, o̱ mi̱tha̱tsima mbá ixi̱ rí náa̱ꞌ tséꞌnga̱a̱ꞌ ma̱tsimaaꞌ, ma̱goo ma̱tsimaaꞌ ikhí mangaa. Jngáa̱ ríꞌkhui̱ ma̱goo ríꞌkhui̱, numuu rí ma̱goo mi̱dxu̱ꞌchááꞌ a̱jndo̱o náa̱ꞌ ndayáa̱ꞌ rí ixi̱ wibi a̱ꞌkhui̱ mangaa.